لو كان لازم نختار نحب نكون عندي قدرة على الطيران، الطيران يعطيني حرية كبيرة بقدر أكتشف أماكن جديدة، نسافر من غير ما نكون مربوط بمواعيد أو وسائل نقل، تخيل كيف يكون الشعور أن تطير في السماء وتستمتع بالمناظر من فوق، واو، أما الاختفاء بالرغم إنه مغري في بعض الأحيان إلا إان الطيران يعطيك إحساس بالقوة والاستقلالية والحرية، هي حاجة تعني لي الكثير.